Este wu juuj wa' njel wa', wa' este ruk'wa' xkix eek de visita chu jun país chuk digamos xti'b'na' visitar hay que ir asturistikas hay ke ir a jiras en otros paises chermo wu estados unidos, europa panamá, ecuador njel pero ruk'jun juuj xtib'an este xkix eek en la, en la komsellama en la kontraloría de heneral de njel wu wnaq para ke xtib'an presentar e wu idp wu ijuj i njel sus viene para ke xtikyaa wnaq wu e su visa o su pasaporte para ke xtib'an viajar a otro país.